സ്വഥന്ത്ര ഇത്സേ ഫ്രീ വില്ല് ഇ വരുദനു ഇക്കില। മന്സത് അലോഛനപ്നഗ ബേതേ ബേതേ രിതിഥ അലോഛന। ഇക്കിലേന തരിതി വരുപുന്ദു ഫ്രീ വില്ല് ഇത്സേ। സ്വഥന്ത്ര ഇത്സേ ഏതേ ഇക്കിലേഗ ബോദു നന്ഛിന। നിര്ധരനു ഇക്കില ദേതനമലി ഇക്കിലേഗ ഇന്സ। ബോദു ജിവന, അന്സ ദേതനപുന ഫ്രീദോമ്। സ്വഥന്ത്ര ഇക്കിലേഗ ഇപ്പുന്ദു ഇക്കിലേഗ ബോദു। ബോദ്സി ഇക്കിലേഗ രിതിഥ ജിവന നിന്കില। നര്സുദു ഇന്നുമത ദേതനപുന സ്വഥന്ത്ര। ഇക്കിലേഗ ഇപ്പുന്ദു ഇന്ന ബഗി ഇക്കില ഫ്രീ। വില്ലു സ്വഥന്ത്ര ഇത്സേ ബഗി അലോഛന। വന്പുനഗ ഭന്ധ്യ ഇത്സേ ഇക്കിലേന ജിവന ഏതേ। ഇക്കിലേഗ രിതിഥ ഫ്രിഏന്ദ്ശിപു ബോദു ഇഅരന്നുതി। ഇക്കില ഇപ്പുന്ദു ഇഅരന്നുതി കേ ഏതേ ബേഹവിഓഉരു। ബോദു ഇന്നുമത ഇക്കില സ്വൈഛേതേ നിര്ധരനു। മന്ഥോനമലി അവേ രിതി സ്വൈഛേതേ ഇക്കില। കേത്ത വിശയതേ വന്ദ ധുലേ ഇത്തേ തീര്ദ। വിശയതേ ബഗി മനത്ര അലോഛന വന്പുന। സക്തില ഇക്കിലേഗ സ്വൈഛേതേ കോര്പുന।